Hioko'i sa boori aru boorii ato'atoea ko'i roiraarei bo oioo bisio pita kehiaroeroo bo oioo. Ee ori ii'aa ore ua si'aroaro kehiaaroeroo bo oioo barari boori bo korauarei barari borii pia'ii bo ebaarei eba tupaaroarei, ha oo'ore bisio pita kehiaroeroo bo ruuruutoe'oarei ta siosio- hareeroo roo'ore bo oioo. A he'a tabiri ahura- haaboroo kehiaroehara hioko'i riopa oo'ore bo tabiri oira'oro pita o sii'eirebohara oo'ore reko'eepito o hurarebohara bo kari oo'ore bo kehi. Hioko'i iraa bo kehi, hioko'i ii'aa bo kehi ua hioko'i opa- haaroeroo. Ua opa'oehara hioko'i boriari oiioo iripa. Roo'ore oitaa'it oi oo'ita ta kehiia. Ta bo kehi hurabohara oue arabooire bo iisio pita oirareraea bo ruuruutoe'oro pita kehiiaroero rukutu- haareeboroo o oiioo. Barari ta rukutu haaboroo oirau bo hori- bo hori hori siisiikara airari ka hori oo'ore tahiro paipai tahiro roga'a roso tahiro a rahoaraibouba oirau kehiua'aaroo bai oirau ruru'o'opa roga'a bisio eitabiri'oo aarei oopo'oea oiioo iripa boriari hiokoi ii'oo oopo'oehara ko'e sa baiha oto'otoebouba tupari'aa pirio oii'oo ka'aro sa aira tuutuusi'eboo haia oru oira bokirako'o oopohaa'opa to'otoiborii. iroo hiokoi ruuruuto'e tahi agaa oiraare oo'ore bo raato'oro bo oii'oo.